Aga gna mi lo zhi enyi yna nɗye a fi ɓe yna ɓe, miga ye milo zhi, ekni nɗye ayi america yna ɓe na, ekni nɗye wo hna, yi eɓe mari marigini e wyegu lo, mi lo kpe ba, milo kuna nla kpeba shna nɗye ɓa wu eyna e ipa kpmi ba yna mi lo mi lo lapmi palo ewori ba, epa kpmi ɓe, wayi eɓe bmya bmyan nɗye hega ɓwa chnanpo nɗye yna ga da he nyizere mi wo ɓa epa kpmibe, ɓanyi ɓa wu aza yna gna bmya e pe yiɗye yi ekni nyi mulmi azago sni ɓa gna ɗye nɗye hega shi ba gbmalo, hega shi he ɓwari'o he lo zado ɓwarin, helo za zhin eɗye he kpe ɓe yem, ɓe titi kpe eɗye e dna ke lom ezna nɗye helo, wo ɗye woɗye ɗye ɗye yna woyi ɓe teti kpe gi hen ke ga delo muni zado lo de ha ɓe wu he zhi he ɓa ɓedo de henyi ha chni ɓwa ɓe e ha kni ɓe yna Ha ɓwa bye ɓwa lo he tuko kela ɓwa latu he zhi ɓa zhi muhni aga ɗye eɓa ela pmyi bma e he ba lo, lo ɓe mana ɓwa ge, ha aɓe snu snu ga kniya aza do nyi'o he wyeguya ga kniya azado nyi'o, he ɓe mu mu, ga kni ya azado nyi'o, ko esa yaɓyi lo, eɓa yise dongi'o, zaza ga iya wo kpeko, eza gbmi eyi ɓe, galo ekni dozhi, galola, ɓwa wyeguwa muhni wa zhi ge yna bma yi snulo, e yi bye ɓe bma yi snu lo, eyi kpeda ɓe, bma yi snulo ezhi ɓe, wo wyeguyu nɗye hni, ga iya wo la yi eknu tu, ga iya kuma wo zhi ɓe mana nɗye yiga te nyize ga yna ɓwa mi wo mi ɓwa zogo mi lo zhi, mi la epa kpmie kni do zhi'o mi zhige ɗye ɓen ɗye mi zhi ma ɓwa ɓa ɓe titi kpe du ɓe emi nyi'o ke ɓe titi kpe ɗye alomi bye ɓwa pelo ken kalde zhi mi ɓagi azado